Ikavi yamboaku pipe itaku jare yayapo vaera café, yau, kua ñanoi yave mbaetima pava pe yamboakui yayapovaera yau café, anivi té.